Ny sakafo biolojika dia sakafo nambolena amin'ny fomba tsy mila <hesitation> akora simika. Izany hoe zezika natoraly no ampiasaina, <hesitation> sy rano an, ny tany tsy misy fangarony. Fa ny sakafo ampiasàna akora simika indray dia ireny sakafo ampiasàna zezika simika, <hesitation> fanafody famonoana bibikely, vitamina isan-karazany mba hampitombo betsaka ny vokatra.